A ngua ve ngu van nasung ngu tho dum saisai. Sa aingo gua matha mun ithong ma thiathik ngua tu ngeth in na muk ma do clum sava ma git ma na sot guamorta ma baining gana mana sot guamor ta. Aingo ma malicha ma <hesitation> nik tunas na ve ia kalichia, da ngua matha alugut na veia sanbarn da aingo ma malicha. Sa nguave ngu thodum. Nugul ka ma mudu ma na sot aunichaik kana. Da amor ki ma ari nggi chiana chut mano va garas da chi da chi par athaves na vono ha va ka ma dum ama ai vuk da ngo gua bang ngum na ve ia chala chia da tha na vuk. Aingo ma mali cha da ngutho dum kama secha mngurup mu un ama un ma una nga thep ki vtha un da an nugulka mugurup mu un de, auramath ka tha mono da aingo ma mali cha tha n amuk. Auk da ai ngo ma malicha da ngu thon, ngu thodum btha ma git. Ithik sa ut mor ma vang ngum naut pthana. Uni ama malicha. Ngo ma mali cha da ngu na cha ngu na cha ma ura mut ka sa unmo uni don a nas kama nugulka imono, in namuk, imono in amuk. Daka mudu ma na sotma aik ka cha na kavi tha mor cha rem mata thavi kana Ai ngo ma malir cha auni chaik kana. Am bes ma maria ngu na thon nanas ma morka arring ma morki. Sai mit savat kama ura mutka ava chaval ka da ngua donel ma vang ngum. Aivik. Auramatk cha lungo da maria kama ka sek gamar satha ngo, ura ina thi valung ngo. Auramat ka choki da bes tina thonanas kama ngulka ma aringgi ma morki da cha thon nasnas pa ka ma malicha ava galing ga. Aura ma mali auramatka cha thon na nas ta na mukda chama mali cha cha lu cha da cha snan davar na nge la ngia tet na chue ia abes mali gianga matha mun na ruver diva ngian btha ngo ithe. Kule da thi gamar da thi valang gar, thi valung gama uramatka. I cha ma nugul ka a piavichi, da nglave va ngi thon na nas ka da ngith pathem siangnga ro cha ma ka na veia uramat ta. Mali nge ngi na cha vtha na da ngia ve ngi thon na nos ka nugul ka tha mono sagalmga da rgia tet ma kairki da ngr dun btha cha da da ngi na cha innam as. Su chule sai ini pinun ngi save gi chaval ka ma maiona. Auk kini am mali cha ama uramut ka chani cha thonna nas nai mit na vatava chavalka tha namuk doki doki ariki sagumga ve ia kaisa gal avagia rocha mali cha sanamuk. Da abes mamaria una met kalan. Sa cha tha thik da nugul ka mugurup mu un da malicha choki cha choki ana sana muk daka ma uramatka sai muk Sa tha mono, sathung gama ring gi ma mmorki da annugul ka avapik. Sa cha ithik sa un be un det sa glum na mavangum. Am bes angnga gamar. Ambes angnga gathup nga na mun mugurup ma un divasa nani chama gamar chule da nga dun angabes. Am mavangum na btha na. Daka mudu viavik, da chama amus ngini ma nga mair mangurup ma un da ch alan daithik. Ithik sa undrem sa vathem na ur ama nugul ka da sa chave mu gurupma ut da uni uni ma un don na nas mava ngum mavangum btha un. Athe da thandrem daka athe da abes tan drem. Tandrem na chathong ma na soth a auth amorta calan da ithik ma calan da ithik ma ithik ma ngua ve ngua tamman btha ngeth. Da chama nugul kama ma mugurup ma utha de un na. Daka sa ithi chai sa agit ma ambes mundu ama mudu chama chudathir ura gamor ma nga dun. Sa mavangum btha un btha na. Kule sagathup nga muk sa nga dun sai nga ve nga ve nga tuchun btha na samagit. Sat uni sek nava bik ptha na. Daka git ma muduma na sotaun amorta. Da aing ngo ngu do dum dai ngo da mali cha na ngo. Ngua ve ngu dodum na gu se cha da savat amagit klan dai thik na sot ma gua morta da savat kama nugul ka ma mugurup mu un. Una, mugurup ma un nama arovek ma aura mut ta. Mo ki ma ut ma tha tes ut ia bainging gana maut na kama cha val ka ma auth kaval ta ithe vaur Da ngu thodum btha ma git da savat aut da chalan daithik. Koki chama kairak ka chanachama uramat ka da ama a chachuthana nai mone. Doki chama sai muk vasa sava kama asibali chana im muk doki tha sa cha cha ma nugul ka ithak sa cha nugul ka itak sa mugurup ngo. Kaval ka ithaitik da un ama vi bingiom un sangar un sangar aun gavalka thatik. Ama nagista dakisa umo sa ithiksa ama nangista sa umo mavangum btha ut pthana daka mudu, da chama gamar ma choki na sot auna morta. Da ngavit angabes anga ma rura chalan dai thik ma ina suva ma tha don savtha ukaval da thi suva. Arura avathi vik maths don da ithik klan mali chama suva tha ma thi sangar kama araunga mangeth su ut ma ut tet sa vi saithing daithi chai, da nga don batham gama achu lumga ava ma gun an da ava ma duligal. Da chama rura mati sangar kama am bung mathi sangar kama rura athava ma gun am da thi bar sa cha ma bung. Urathi sangar kama kar diva thum gama dul. Ma kulamga ava magit klan dai thik. Mudu ma na sot auna morta da best ta drem na nga ma guang ba chavung. agi thong sa ti athik ngua thodum btha ngeth. Undauna musung da na soth auna morta, auai mono undrem nama git ma chalan ia unda unalat, uni plung gama slik ura uthi guarna sang nga gi thong ma git angga thup nga tu ut ptha na mava kama aurki ma nasot aun na morta lat ura. Aurik ngu bung bu gua rocha. Ngua tu a lat pu guaro cha ava ma aurki do chule da cha guar ngo. Do chule da gamar nga dun du onibun mana. Uthi don ache ptha na. Kama nga thichum dabes ta drem na ma manath chum. Sa cha chule, chule sa chama rura thi bun mana na thava ma tha. A <hesitation> nga thark ma thi don athavick sava na. Sa ngeth na sot. Mudu avik da chama chepmathi don angnseth pthana. Ti kut mun na. nathana tha thava chep. Mamar a thi vun mung da gamar nga dun mamar aviviavik. Uthi tuthik manans na chia ma va like saithik. Sa upe ambesupe sa mami avang. Da sa upe mani amus nung gangeth. kangeth. Da ngu ngu thom na ma git dana sa guamorta ma malicha na. Da utha musung doki na sot atha sa chama valung slik. Ti valuing gama lat da thima thatu ama lat ma gi thong ma thi do dum batha nget. Ma git danasot anua morta. Doki tha let bathum ngeth. Ama git agit kangngeth. kangneth ma chalan dai thik klan ma thi athik ngo thodum. Ia calanda ithik ma ure maningeth da chala daithik ma ambes tan drem. Mudu chsek auna morta ma mudu da thavamagit da tha pat da tha tuama lat dachama nugulka da cha mugurup mu uthbunatha. Saut ma mali chana da chama nugul ka ma arringi ma morki vase su ut sina itha mane save sava garas. Doki ut cloki ut cloki dung mek ia marunga. Marungga da tha tes kama nga mingga ama murungg. De tates kama bungngum immuk ma da dang na ut ma mali chana. Kama matha mun da tes ut ia mali chana da utha ma mathamun da ut tet marik klan ut taithe. Da aiut da ut tet marik. Daka sa ithi mane sa va garas da chathong da nga thi thuk nanas mathik. A <hesitation> vase sa muk ia marung ga di ki sai nga tet so chok klan ut tai te da un nupna macha lak. Oki un ma mali chana un mair pathum pthaun na matha mun angnga thung. Sa ithik da una thais tgithik da cha ma aisem ang nga lungne sang abes malptha tha nangeth. Da tave thi don nanas na muni aunama morta athava mathamun. Sa bes ta drem na nga matha mun ia sik tait ma nget klan mania na sot auna amorta. Sa ca taman na ma auna morta athava mathamun ma nasot aunichaik kana atha va matha mun dakisi chule si tha don nanas se sum munigaisem angna lunge. Sa duth ptha tha tha changeth. Do chu ai ku ngo na matha mun da chusek matha su ut mor. Sa dat pthaunichaik ama una thais, dauna vek peik taik sa ithik sa dat ptha na utha matha mun sa chusek ka tet maka ma aisem angnga unge chalan. Avanivik da ambes ia amar ini. Vadi utmor ma morta naur aumain taithik da uthi tuchumes authais. Ivase ut tam mun nau tha matha mun da tha tet man ngeth divasa gisnia bung btha tha dasa ithik da abes tadrem ta drem na utha ma mathamun ma na sot authamoria ma mali chana, doki nasot kama auramut ta atha va morta. Doki athava matha mun sa ambes tan drem na ngeth marmar nasot anas. Auk da cha ma kairak kana. Auk da chama sibali chana, da chama chacutatha, oki atha va matha matha mun. Sa apa utes tam nanangeth. Utes tam na na ngeth klan mun munia. Kama ngia ve ngia mathanun ini mana sot auna mamuk kana dakisi chule sa nga mut ka matha munini cha kani ma isem angngalungne. Sa thik da amudu dasikn ngi thum ngia ve nga na chama nangiska dasik ngi thukithumga chalan mania nanga ma gia matha mun ia sik ngia tes tam na na ngeth sa cule cha tram na nge. Ka taram ia ngia ve ngia don namas sa mari gia mathamun. Si ngia tes ama arsemang nga lungene na changeth auk chule sa chan drem. Dak kama matha mun dok un do ngeth sangnga thathung gana malichana. Urameta, kariak kana ura ma numoks sim bali chana urama namda. Choki tha athava matha mun dok un. Un ama maliom. Da chusek pioik ma undes tam nana ngeth disia bes a mar ini. Ngik drumia aisem angnga lungne ngia tu ngeth koki asung angngathathung yana. Doki chama aunamorta athava mathamun. Aunamorta athava matha mun doki un udet mangeth. Savadi calania uni tal aunais. Ura unital aunis sa thi tal autha vlekpek taithik sa ngi sunsetha chule ma ngia tes tum na na ngeth na chama arsem ang nga lungne. A ngu vlek ia ngia namu sangneth divi sai sum angnga lungne sa ngiait. Ngia tet ma tha utha mathamun. Va sai una vekona ura unangaimga sai chanani ngeth da chan drumia. Or isem angnga lunge iathung dak ngo gua matha mun nasot aungi chaik kana dangeth taithung. Dak kuai ku ia ngra tes tumna na ngeth. Avanivik de ambes ia amarini. Saithicha sa nga ve va ngpait dangian na ma angutheis taithichai sa bes ngi na nari angnga ma. Ngia den ba ma rura te matha tet nava kaiska sa bes ngi nar ang ngama auna mathamun. Aisum angnga lunge chalan. Se muchus sengi nari da gisnia anaingis ta ava thivik so onok kama vibing da vai vathe. Sa abes tinama, tinama, tina mat mangeth da tes tan na na ngeth. Isem angnga lunge a ds un na matha mur. Vari vik da besia amarini. Sang ngu vlek ia sa aunamorta. Tangngam at ta choki chuai ku chusek ma uno tangnga mat ta nangista choki sa athvais da changrth dasa athava matha mun da tes ngeth da tha vetha lrt mamar mangeth. Dasa changeth da tha tes tum na ngeth. So chok ngua tam mun na cha ma matha mun da dak da bes tona met ma chalan munia. So chok ngua tugeth do chok sta marna ngeth. Ngi thon bathum na ngeth taithik ma kama chunang daithung, daithung namuk. Am madik nga nacha ma aiachu tai tha namuk aiachun <hesitation> ara chun darna muk save sam kama madik sa ithiktarna muk uthi tal authais karang ama aiguru. Masa ngeth kinas uve tal ngeth da utha valek pek isum angnga lung nge dang ambes ngi na nari ia mal pthacha sung ngeth. Da ngi var na cha ia cha it ma tha una matha munini dang ambes. Autet matha avamatha mun da changet visa chule sa chave cha don nanas sammuni aisem angnga lungne. Da ngu valekia choki un dam mun btha ngeth da uni sunana ngeth sai. Vasi un det ma ngeth baun nais daun navlek pek. Da aingo ma mali changu da dum bthama agia secha thai thaktik. Doki ngu thodum ba cha vathum un. Am bes ngu na met mamar mungth, dak guarovek ma numda tave da mamar ia asik savet ka chan drem ia cha thodum dacha tet mamar daka ma aingo da bes ngu na net ma ngeth mamar. Da aingo ma mali cha ngua met su guama mugurup mango da cha ma nugulka da cha ma areng i ma morki. Dichia lik mugurup ngo nga na chama uramatka. Maringoma mali cha dodum da guasecha da da dang na cha chalan daithik.